Quiti yee juun yee jii yee ne jii nameen niñu quiti niñu gaxi tunamei nañuhun na mei jun ujun namei morcielago goa chi yɨɨ ndee ñejia quihvɨ ian meen ñeen nama quiti randa cachi caa cuichian ian ujun ndasi nani yee ndasi ian chi ian yei niun nian ñana juhme ea.